<noise> Reto zao misy, karazan nahandro Belge koa: <noise> Ny Moule sy ny Ovy endasy da <noise> ny recette belge zay. Magnampy an zay gn ny Carbonate Flamande; da magnapy an'izay vao koa ny tchandchis; <noise> da misy k vao koa ny Watery zoy. <noise> Izy aby zao.